Izy ndraiky tsy hoe ten̈a ny tsara indrindra e, fà aminakà ten̈a ilain̈y ndraiky izy, tsara zen̈y amin'ny fitondrasan̈a misy demokrasia. Demokrasia zen̈y bakà olo jiàby samy maneho hevitry nany. Dia abôkà eo amin'izay tsisy zen̈y hoe ninjôvy ten̈a arahiny fa zen̈y lan̈in'ny be sy ny maro zen̈y bôkà demokrasia, ilain̈y fo.